انفضل نكون الأكثر ذكاءًا، علاش؟ <hesitation> لأنو الذكاء يعاونك في تحقيق الشهره والنجاح بالطريقه الصح، الذكاء <hesitation> يعطيك أدوات باش تحقق أهدافك في الحياة وتخدم بروحك على طول، يخليك <hesitation> تكون مستعد باش تقدم الأفضل وباش <hesitation> تبني مهاراتك و تطور من شخصيتك و <hesitation> تبني حاجه جديده.